Gne sakafo ara-tantara tiàko handrama zao gne <hesitation> iza sakafo fagna- fanga- fagnafangarovany voamaigny zany sako afangaro lozo da aveo mbola asia hena koa da io koa mbola ampiandreo saramaso da asia sira tiàko andrama io fa mbola sy nihigna iaho.